بصراحة أفضل الاحتفاظ باسمي الحالي. السبب إن الاسم جزء من هويتي وشخصيتي، وفي الكثير من الذكريات والأشخاص المرتبطين فيه. تغيير الاسم قد يكون صعب، لأنه راح تفقد جزء كبير من تاريخك وعلاقاتك بالناس. مثلاً الأصدقاء والعائلة، يعرفونك باسمك الحالي، ويصير في <hesitation> نوع من الارتباط الشخصي. لكن إذا كان الاسم يسبب لك مشاكل، وما يعجبك <hesitation> غيره <hesitation> لاسم مناسب.